أقدر أتحدث اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية أحب إني أتحدث بها لأن المجتمع كله صار متوجه باتجاه هاي اللغتين <hesitation> اللغة الألمانية صار في انفتاح كبير من الناس ومن الشباب تجاه هاي اللغة، واللغة الإنجليزية من الطفولة وأنا أتحدثها وأحبها جداً.